<hesitation> איך קען די גרינגע נמשל קעיקס און פייס, אייס קרים, קיכעלעך, <hesitation> טשיז קעיק, בראוניס, <hesitation> טשאקאלאד מוס, <hesitation> און אנדערע גוטע זאכן. מעקערונס, פאדש, סמארס.